القدرة على معرفة كلام الحيوان والا اللغات الأجنبية؟ طبعا اللغات الأجنبية أفضل. يعني الواحد يعرق ثقافة الشعوب، يعرف التخاطب معهم ويعرف يسافر.